Enu rii nnyim e geta ebebe nɛme. JIsɛi mi kɔ mchuegeta ro sɔɔ. nwii mlabi mma rɛ geta ebãba nɛmi. geta rɔ sɔɔ alemi nnyimɛ nnyimɛ. deri nnyimɛ egeta ebebe nɛmi bekɔ. bi nkesa aboo wɛɛɛ. mma kɛsɛ odora. mma wiiyɛ owe honey. ade ageta ajira wii mi ade ageta mma kesɛ nsɛnnwinɛ rã. dama nsɛwinɛ rãba kesaɛ nsɛnnwinɛ rã. dama nsɛnwinɛ rãba kesa abo wɛ̃ɛ̃ɛ̃nnɔ̃ nɛ yaba rɛɛ jii ri tãma wɛ̃ɛ̃ɛ̃. mma wii owe oku ɔtɔ bai. oku ɔtɔ bo do rã ri de geta rii mdanne pɔrɔ oku kɔ mi nnenu ansarũ nnɛ ɔnɛ njenje nnɛ ɔnɛ oso amima rã ma jii tama wɛɛɛ. sii nnyimɔbɔ ɔnanaa bairi. sɛ kɔ mɛ bairɛ fia jima oso ebori se kɔ mɛ bai rɛ fiajima oso ebori se kɔ mɛbɛirɛ naa nnɛ nnyimɛ jima oku reke jiiri ta wɛɛɛ ri se kɔ mɛ bɛi rɛ̃ jirarũ ɔbari jima ri bɔti ɔbari tima oso nsisa nyɛ bɔrɔ mɔnaru adɛ nyɛ rɔ gbɔru ka bi rɔ gbɔru ɔtɔɔra. rɔ gbɔru odo ra. rɔ gbɔru winwi bɛi wa nai kɔ r tɔeju ajɛ oku rɛ dɔrieju oso bo nu ni bare bo kkiken onne. nkkiken re obari a be re ka se wa be re chu n̄no wen tor bo nkkiken re ke njen e ko so eta lyime e ge ta be la er nami lyime ge ta be. ti ma ke se a bo we-l ma ku re eka ra. ma gwa o ho chu epeii kpe ma epeii ra. yen ba ju. j̄u j̄a bi ma nu or bor a npio ra a ōro ma ō nure lyime lyime ge ta ru soor. a ko ho fi se mī a kāa. gbere ru ko. dama nu ki bīna obari a na mi osoor ma ku re ka ra ko ga yen ro nsa ra gbere ko nsa ra bea ma ja nsa ma yen re nsara. o ku re ke wī re mī. ko ka re keē j̄a enu. o wer re ki wi su wa oho re ki j̄aā enu l ju ō wa so ho chu epeii kpa ma epeii ra ma wi ba to-ra ma mi ma ōo dama a cha be bo re chen nami ollor aka ra re ke dore e na sē n tito e government re kara wi yen nyc